Puēs ñuꞌ ne dɨvɨn īō xúꞌun nko ne kuntée iní tɨ kai tɨ ñaꞌa tatá ió ña ūn ne pues kunakuāꞌa taꞌan tɨ neé ñañiní tɨ dava ta neé nage í tɨ né kanɨkɨ̄ꞌɨntu ní tɨ nií ka naxé itɨ te dava ta nee ikueꞌe túku tɨ ɨn tɨ neé ikaxēe túku tɨ kɨtɨ dɨvɨ̄n tínaján ne pues cīka ñañinī tɨ́ ñaꞌa kuika ítaꞌan tɨ sɨ́vi ta kaítaꞌan tɨ nee í kueꞌen tɨ ne íkageꞌé tɨ taꞌan tɨ tuku ñaꞌa kuiká itāꞌan tɨ cé vo ke ñañini tɨ ikaí dɨne tɨ xuꞌūn ján ne diō tɨ́ neé xee ní tɨ dɨ́chɨ ñaꞌa kuiká ítaꞌan tɨ xí kuéꞌe tɨ tāꞌan tɨ dava ta ne ñaꞌa chi kana tɨ taꞌan tɨ ne ka ítaꞌan tɨ.